Ny fomba hanamboarana sakafo tahak'ireny any amin'ny trano fisakafoanana ireny a, ah raha hoe any an-trano de ohatra hoe anontanianao le mpivarotra hoe ohatry ny ahoana no nanaovana an'iny sakafo iny? De raha ohatra moa hoe tsy vitanao ny manontany an'izay a, de m- mandeha mijery aterineto ianao a de jerenao any ny fomba fanamboarana anazy, de anjaranao amin'izay rehefa avy eo no mividy an'ireo akora ilaina sy ny fitaovana ilaina amin'le izy.